ʻaʻole! ʻaʻole hiki iaʻu ke wehewehe pehea ka holo ʻana o kēia mau mea kū ma nā paikikala ʻoe, nā kaʻa ʻoe, he aha lā, akā e hoʻāʻo wau. no laila ʻike wau e <hesitation> pono ana kekahi ʻano ʻenehana e kū ai kēia mau huila mai ka holo ʻana i mua a me ka holo ʻana i hope kekahi no laila. he ʻano kaula, paha? he ʻano pahu?